Dë sport a ie ël calcio, a ie ël tennis, a ie ël football american, a ie la pallavola, la pallacanestro, la pallaman, a ie ël golf, a ie ël biliard, ël biliard al e anche ün sport, a ie l'atletica, a ie la cursa, ël salto in alto o ël salto in lungo, a ie pöi nuoto, alpinizmo, a i n'a ie ën barun